ལ་ཀོར། ནེ། ཟེ། ཐུག། གཡ། ཆུ། ཆུ་ནེ། ཆེབ་ཟེ། ཆུ་དིན། ཆུ་ག་ཡ། ནསུ། ནསུ་ཆ་ནེ། ནསུ་ཆ་ཟེ། ནསུ་ཆ་ཐུག། ནསུ་ཆ་གཡ། གསུམ་ཆུ། གསུམ་ཆུ་ནེ། གསུམ་ཆུ་ཟེ། གསུམ་ཆུ་ཐུག། གསུམ་ཆུ་གཡ། ཟེབ་ཆུ། ཟེབ་ཆུ་ནེ། ཟེབ་ཆུ་ཟེ། ཟེབ་ཆུ་ཐུག། ཟེབ་ཆུ་གཡ། ནེབ་ཆུ། ནེབ་ཆུ་ནེ། ནེབ་ཆུ་ཟེ། ནེབ་ཆུ་ཐུག། ནེབ་ཆུ་གྱ། ཐུག་ཆུ། ཐུག་ཆུ་ནེ། ཐུག་ཆུ་ཟེ། ཐུག་ཆུ་ཐུག། ཐུག་ཆུ་གྱ། དན་ཆུ།